Molae le douginan <hesitation> taron menga dawiera ekan goni dougdaki joe dougkes onday korengi engalila molae joe teagi kes doro. Doro dambi tani la. Molae dogane yani doginan <hesitation> agre eko lo gone gubara agre eko lo usan Dawi dary agre eko log dawei log gubalka douga joe namie <hesitation> Dogata sahela amani agre eko losahla agre eko logon ose kalsa agre eko logon osan agr eko logon ashria